पेरु आपलो स्वतंत्रतायचो दिस जुलायचे अठ्ठाविसवेर आनी। एकोंतिसवेर मणोवतात तिं सूर्याचें फेस्त आनी मेलोळेआचो। दिस मणोवतात तिं धाको लूणपाचे फेस्त मणोवतात। लोक आपल्या व्हड्डीलांक मणण लेकतात आनी तांक। सीनोर वा सीनोरा म्होंन पाचारतात पेरुचे गीतां आनी। नाच जाऊन असतात मारीनेरा वाल्स आनी हुयनो चिचा। मोरादा म्होंन तांची एक खास पर्पल कॉर्नाचें द्रींक आस।